Aah eshito oshinima oshikumithi. Omushiti okwa shiti omuntu tango mhh komeho giinamwenyo. Nokwa pewa epangelo opo a pangele kehe shiwme kombanda yevi. Ashike sho ngiika omushiti inaa ningitha omuntu a vule oku kala tayi mekwatathano noku popya niinamwenyo nenge oku popya omalaka agehe nogaayengeli ngaashi sha popiwa mo- membo eyapuki. opena ngaa etompelo lyasha. Iyaa onkene itandi kwatwa naana ko- kehalo nokondjuulukwe yoku popya niinamwenyo molwaashoka o- kandishi naana kutya omushiti okwa dhiladhila shike opo omuntu awike oye a kale oshinamwenyo hashi popi. na ohashi kwatathana niinamwenyo iikwawo momukalo gumwe nenge goku lombwela ashike kutya galuka. ninga ndele oshinamwenyo oshuuviteko. Iya o- onkene opena iinima yimwe mbyono monkalamwenyo omuntu itoo vulu okuyi hala nenge okuyi ihalela nenge okuyi dhiladhila shaashi neshito lyolyene. sho osho ndati ondili omutili kalunga Na ehalo lye lyoku shita eshito lili ngawo inandi hala ndi kwatwe komadhiladhilo kutya andola okwali te vulu oku popya niinamwenyo. ndi popye shike nayo? Iya o- onkene nandi shi ethe ashike shili ngawo shaashi ehalo lyomuwa osho a hala shi kale shili ngawo kakele okutya oshinakugwanithwa noshilonga shomuntu kombanda yevi oku longela omuwa. oku vulika kuye. oku longa shoka shuuka. noku pangela eshito naashashoka shiliko. O- Opena aantu haya popi omalaka ga yooloka shili. ya pewa omagano ngono. yamwe, <noise> ombili oya mono esilohenda lyokuya kiilongo yimwe yiilile. Etaya ilongo omalaka gaahono shaashi opo ashike ta vulu oku kwatathana nenge oku mona shono ye a hala. okutya nee pamwe ota ilongo. nenge ota longo. ta yakula. okuna oku ilonga elaka ndono opo a kwatathane naantu mbono ya mono esilohenda. Kakele ando owu mone omalaka owu mone ompito yoku popya omalaka ahege mutu nogaayengeli. ohashi vulika wo natango kaimba shina uupyakadhi washa. Onkene ngame onduuvite notandi ikolele kohapu ndjono noketumbulo kutya eshito lyomuwa olya shitwa lya opala nolya gwana lya. Ondili nawa ashike.